भौत चीज ह्वोंदिन, ज्वो हमारा याददाश्त और ध्यान ते बणौंदिन। यमण्यें भौत ज्यादा खाणौं ह्वंद। जन आप बदाम खे द्यवा, अखरोट खे द्यवा, काजू, पिस्ता, यमण्ये ज्वो सब छिन खाणों मां मिले ते, खीर मां मिले ते खे द्यावा, याददाश्त बढ़ेलि। ज्वो हरी भुज्जि ह्वोंदि, हरी पत्ता वलि भुज्जि, स्या ज्यादा से ज्यादा खावा, याददाश्त बढ़ेलि। अच्छा..हल्दी क्या हंव्दि कच्चि हल्दि येकि ज्वो हल्दी जड़ ह्वंदि ना येमा एक एंटिऑक्सीडेंट ब्वोल्दन तेते, ज्वो भौत ताकतवर ह्वंद। स्वो क्या करद, ज्वो हमरु दिमाग ह्वंद तेते तेज करद। तनि फलौं कू रस ह्वंद, कोई भी फलों कू रस आप प्यावा, तेसे याददाश्त बढ़दि चि।